ما لو تفرغت لأسبوع كامل، بجضيه مثلا أصحى من نومي <hesitation> أبدأ أفطر وما بنزل، بجيب كل طلباتي اوردر، وبعدها بتفرج أفلام أو مسلسلات على نتفليكس أو شاهد أو او اس إن وأجضيها عاد.